نفضل نمشي في رحله مع شريكي أكثر من مع صحابي، مع شريكي راح يكون عندي فرصه أكثر باش نعيش لحظات حلوه مع شخص قريب ليا و تكون تجربه فيها خصوصيه أكثر، أما مع لصحاب صحيح أنو الرحله تكون ضحك أكثر و حيويه أكثر لكن مافيهاش نفس الروابط العاطفيه، هي لثنين ملاح لكن هو نوع العلاقه و اللحظات لي نحب باش نعيشها هي لراح تخليني نخير.